Yë xëko'op jue yë an yë nyëkë nax y yë potpë jue yë, ko'o tyuy ayoy nyëkë tuy y jadun nyëkë i'ityë nëkë tub tub nabyë mëjk y tu'ukpë yë tëch po'ojpë jue yë tëch nyëkë i'ityë je'e yëdun tëkëjyë.